Jari injo punna la ha'ij pakala bineanga, pa'buntinganga <hesitation> reto'do sara'na <hesitation> yanturu kua aki sangia boro'-boroyai ri' anuwa, re ajanga' salla lampa ki <hesitation> kantoro ya riko to? Apa'i lekantoro. Ka biasa inni kini-kuni'tawa bura-bura na' janna nakua lapa kantoro na kunjo mangi ri' lawanna wahine waraeng nga. <hesitation> tarakulle ki toro batta riwahinea <hesitation> meppeki nyowange <hesitation> tapa'ri anu ji ngandre kandre na taparre-parebes korongi'nga takkolo tea'ja. <noise> Tolokole tokki <hesitation> sangi laga-lagaeru bahinea ri' falla, jari puna re'ma salah riballa yeri balla tok'buri selesaikang. Tania poreng kua cerite ferem mi mindro <hesitation> bahinea ri' fallana totoana ka bisa'intu punna laga ki nubiasa mento' ilalandri rumah tangga'ya. Jari ta injo ji, talakulle ki burra-burra bahinea, talakulle ki jalluki wahirenea, na ngandri <hesitation> gauka' gausala ri' anu'a ripahanga. Kawahine intu kepercayaan ji komonina. Jadi wasegi tenne ruknea, hisse sebatang kale'a. Konore'meni kalabinne make do' kopunna <hesitation> Jari injo pole punna riballa'a, talakkule taua a'bicara kasara ri bahinea, talakulle ripeppe, talakkulleki a'ringang tangang arenna do ri bahinea. Pokokna sipakamase-maseki sikalabine. Ka iyyamintu rikua, kua hoja-hojai rolo nampa ri bunting. Ka kunni-kunnina inni, abahaya kalea', kade ertea lohe kalea' <hesitation> tappa biasa tappa' napainroji <hesitation> bahinenna ri balla'na tutoana. Pakunni kamunnina kuitte anua, keadaanga.